Quannu aiu na occasioni speciali pi sistimarimi li capiddi vaiu nta lu me varveri. Cercu di nun fari comu fazzu ogni jornu pi putiri fari na bedda cumparsa, macari nta qualchi occasioni speciali chi putissi essiri un matrimoniu, oppuru un vattiu. Mentri quannu nun aiu occasioni particulari fazzu a modu meu.